Eky! karazagna vorogna pingouins na i paozin'ny vatagny foagna aza, izy misy elatra, izy misy ongotra, fa nefa kosa izy sy itoviany loatra aminà vorogna de izy karaha biby sy afaka mirigna zany hoe menga lavitra fa de misanekineky akegny foagna izy mandeha, araka hitan-tegna aminà sary amoron-dranomasina akegny dia karazagna vorona zany pingouins.